Ayɛt inyam ari, inyam fi in dun dun shim iye yet akabu. Akabu ni kun ye fɛ adakunom nye kabu. Akabu, i wu dun se bakat na net awe. A se bakat na net awe. A se bakat na net awe na ki kuri iren ɛakabu ke i-iwu ɔng ase ri ngɔn ada fa nggɔn ngɔn ada ren banet ari ngɔn nɛ ba sten ngma akaba ren iba. Akabu kɛ akabu yet atek a dorok <hesitation> baku nye itees itek, nɛ kabu me sot tɛ anetawe da sot ti nggon arime. Har da yes akabu ni iyerek wu nɛ kabu bɛ. Ni fɛ na kabu nan ye ky ng ida na kabu da nye ne. kɛ akabu shim anye ikyɛng ki-ki ngɔn ku gyɔng nɛ fok igyɔng e. Akabu, iwu da ka se ɔng ashim ikyɛng kak imaane fi da sɛ banet arime wo. Nek anɔng a ro n ice wu nda natuk na woso tosok banet arime. kɛ akpatang da bɛ na kabu na-na kɔn akpatang e na ro kpatang e yik yik in da fɛ akpatang da bɛ bakat awo. Nek anɔng fɛ anet shim iye makiyi akabu yɔng da nye kuyak. Kɛ akabu fɛ-fɛ ba ku tabak ayit iren itek baa da be ya, ada be sok kuyak e, ada bɛ sok kuyak e nɔng, anɔng-anɔng ziri awo. In tsin fɛ akabu im shim akabu makiyinek nggɔn akabu di tas imi bakat ni in fɛ anet awe. kɛ akabu sɛ itabak itek, akabu ɔng, kɛ akabu ba kuse yet awo na net beseng iyɛ wane <hesitation> nɛ net tsɛt ice makiyi. Har akabu, kɛ akabu be ku, kɛ akabu ɔng fɛ anet shim iwu ni di har banet ari me tos nek iku akabu me. Asot tɛ neta, net azining afɛ rime a wey ɔng har nɛ baku nye kunɛt <hesitation> waku nye kurɛk nɛ ba ku nɛt. Nek anɔng neme fiyit di dorat bafɛ ibaas, fɛ baas ya kabu wo nek akabu se bakat bakat-ni irɔm anet awe. Kabu bɛ nggɔn ntek makiyi. Kabu kɛ ba ku won nari mi nnon ma ashim ikyɛng kak na bi sɛ nnon <hesitation> bi ran non awo. Ni wu tot nnone kea di kyɛng mane ne wu ro <hesitation> ne ro mane. Ama kari fɛ ka se vit akabu, kari me se washak kyɛk. ayo nɔ amaane nɔ nɛ nye kyɛng fɛ ash-ashim a nye, nɛ nye nɛ tseng a kɔn wu. Ama kari fɛ akabu dise kayet karifɛ. <hesitation> nkyɔrɔk tes ntek azɔng har akabu tseng kawum. Iman in bɛ kabu kɛk anɔng a tse kawum, kɛ atse kawum nɛ tse nɛ yit agot na bɛ na ki sak yife ari ni ngat iwu. Har akabu me ba taba ya got e ba, nɛ bɛ ne ki sak yit e sede kin ret yit in ka tsɛt yit ice me na tak e ninku nɔk yit na ya. Akabu ɔng, izen ɔng fɛ akabu yɔng bɛ ku ikyɛng e ki beseng yit iyɛ makiyi. Nek anɔng akabu yet afidang isonong. In fok nta kabu makiyi. Nek anɔng, bafɛ yit inyam ifɛ ari kabu ne fi mi dun shim iwu makiyi. A ti mush, imush fi idaka se ɔng imush e ma, iye ma se gyat akabɛs ama ba nɛ ba fɛ fok imushe bɛ kurɔk ana. Nek anɔng fɛ ba in di shim imush e ba, ama in dun shim akabu aza imush. Akabu fɛ abɛ iyerek fi ngɔn ku yes mo ni de ke a di mɛ ni yereke, ki ngɔn yes, ko akabu me se a mang azɔng ɛ, ke ngɔn yes iyerek wu, nɛ tirik, nɛ da yɛrɛk, na ren fok ngɔn ɔng itsin cɛɛt niwu ɔng. ke ngɔn ku gyɔng ma na fok igyɔng e. Akabu a tes icɛn ngɔn, ki ngɔn cɛɛt niwu ni cɛn agɔn na da fok ni cɛne kuri ren fi ngɔn di. Idi tabak akabu ngɔn, iye iren e ɔng fɛ akabu me diki sɛ <hesitation> adi rasak ɔng. Ama ki ngɔn won akabu ngɔn sham kyɛk, tɔ, na kabu me, na-nɛ nɛ nye kuwul kusot kushaam e ba na beseng. Kabu kyɛ yet ayɔng fɛ ba asɛ itabak itek ba ateng anɔɔs na nyes itsang nanasa banet. To kabu yɔng ba sas ba, ni di nɛ banet bɛ ba fɛt iwu-nek anɔng, akabu di sas.